Olo a France zegny manamboatra dy vin ndraiky migaka dy vin, misy karazagna dy vin maro zegny amin'zare a France akao, avy eo ka zare <hesitation> firegnena dy la tia mihinagna frômazy ndraiky mihinagna mofo dipain.